<hesitation> inni paralluna <hesitation> ri issek sipakna inni bahi-bahinea <hesitation> sebelumta <hesitation> angnganu nikka, intu parallu kalia ka masalahna punna tala-tala risseki sifatna <hesitation> sessai, ka masalah na inni harus i ri itte anunna rolo <hesitation> akhlak na, inninni harus riitte ka masalahna punna kodi sifatna <hesitation> kodi to i <hesitation> kodi sipakna ri gitte kodi todo intu ri tu toayya <hesitation> injo punna tu toayya ri kakodiang injo kodi, ka masalahna baju dosa, injo pole punna lampaki ri anua <hesitation> tu roak a <hesitation> harus ki harus todo <hesitation> ballo sifatna, ka masalahna punna tala nganui tala balloi, pasti minromi pakunjo, anrekmi kunjo ri tampak a, pasti ri caritai, a pakunjo, jari punna ri balla pole inni harus i macca, pallu, <hesitation> <hesitation> mattassi balla, macca mattassi teras, jari lohe paralluna harus risssek inni sifatna bahinea, punna tala rissek i hatang i, Injo punna harus to i macca pallu ka bahine pa intu a pallu ri ballak, ka punna burukne pasti lampai anjama, minro pakunjo <hesitation> harus i riek kanre-kanreang na ka punna minri intu pasti pakrei, jari haruspi macca pallu inni bahine a, ka punna tala macca pallu intu, kapakreang mintu buruknengna <hesitation> punna minro i anjama, bahaya tala akboja mintu, a garring mi intu tala bojami <hesitation> anu <hesitation> panguppang.